<hesitation> Izy io aloha da raha ampiasaitegna isanandro io, da anao zasy da magnano an'izà oe ampidirinao toa da raisinao raha fa sy de haiko lôtry zase ahoana gne fomba hentindreo hiarezistrena an'io raha ioagnatiny gn'ao fa igny zany resaky siantifika ngambany igny e, indreo avao mahay anazy fa gn'an'ny tegna defa e mampiasa avao fa magnazava da sy haiko aloha.